Bueno, x̱u̱wánꞌ míxtu̱u̱n, phú xtiꞌkhuu̱n ñajee̱n, porque xu̱wánꞌ, e̱ste̱e̱, phú nambáxúu̱n jmíi̱ xa̱bo̱ jaa̱, pero khaa míxtu̱u̱n rá, ste̱e̱, casii, casi tsíyoo̱ rí ma̱tru̱gua̱a̱ mi̱ndaꞌkho jaa̱, porque machíthíi̱n. Míí xu̱wán ñajuun, ste̱e̱, i̱wa̱á, i̱wa̱á naꞌtsíin ja. Xí ma̱tha̱da̱ꞌ algo rá, e̱ste̱e̱, na̱káyáa̱ mba̱ ma̱xúdaa̱ ñawáanꞌ júꞌ, pero ra̱ꞌkhá tséꞌne kuaꞌnii míxtu̱u̱n ja, si no que i̱mbrúthun iꞌtsíi̱n khaa̱, porque ndóo yáá bráka khaa mbá ñuu o bráka, ste̱e̱, mbáá tsí kuitsúun o mbiꞌi, rúꞌkho̱ machíthii̱n, jndo xó rí nawatuu̱n, nawatuu̱n ꞌnii̱, o na̱ni̱gu̱u̱ꞌ rí ma̱ngayóo̱ mbráka xtíin mbo̱ꞌ, rúꞌkho̱ machíthii̱n khaa̱, na̱ka̱, na̱ka̱ ñawúu̱n ꞌnii̱, rúꞌkho̱ naꞌñuu̱, ste̱e̱, mitsaan ꞌyoo̱ ikhaa̱. Mí ste̱e̱ i̱mbrúthun xóo ná na̱ká-míxuu̱ khaa̱, xóo nakhraꞌwii̱ ambóo̱ jaa̱, pero yáá xu̱wán rá, jndo náá má. E̱ste̱e̱, tsí narasngáa̱ maꞌtha̱a̱ ná nandaaꞌ kháánꞌ, pero tsí na̱nguá rá, e̱ste̱e̱ sndo náá rawuun guꞌẃaaꞌ khue̱ o sndo náá mmaꞌthaa̱ ikhaa̱. Jaꞌyoo ma̱ra̱sngáa̱ ikhaa̱. Thiáá tsí míxtu̱u̱n rá, e̱ste̱e̱, maꞌtha̱a̱ ná ꞌgí ju̱ba̱ꞌ waaba o we̱ꞌe̱ mbo̱ꞌ. Mí narugoo̱ ambóo̱ khaa̱, mí ikhaa̱ rá, e̱ste̱e̱, naxúdí-minaa̱ꞌ jmáa̱ khaa iya rawuu̱n khaa̱. E̱ste̱e̱, xúgíí, xúgíí xtóo̱ rá naxúdíi̱-minaa̱ ikhaa̱, o najñáa̱ inuu̱, o i̱mbrúthun eꞌne khaꞌu- minaa̱ꞌ ikhaa̱. Yáá tsí xu̱wán rá, ste̱e̱, jaꞌyoo ma̱ta̱tsu̱wáa̱n ikhaa̱, ma̱ta̱ndáwáa̱ xábo̱, ma̱ta̱ndáwáa̱. Porque tsí, casi̱i̱i̱ tsíí, tsíyoo tsí míxtu̱u̱n ma̱ta̱tsu̱wáan ikhaa júꞌ. Yáá ikhaa xu̱wán rá, ste̱e̱, nandoo̱ e̱ste̱e̱ rí ma̱ta̱tsu̱wáa̱n ikhaa̱. Nnn mí míxtu̱u̱n rá, ste̱e̱, i̱mbrúthun, e̱ste̱e̱, i̱mbrúthun ná naꞌguii̱ khaa̱, e̱ste̱e̱, tal vez, e̱ste̱e̱, kuítsúun ná mi̱guii̱, ste̱e̱, kuitsúun akolchonadíto̱ ná mi̱guii̱ mu̱ꞌthánlóꞌ rá, e̱ste̱ waba ná mi̱guii̱. Pero yáá tsí, ste̱e̱, xu̱wán rá, e̱ste̱e̱, ma̱goo máꞌ ma̱tha̱ne̱ xiawoo̱, ma̱goo máꞌ ma̱tha̱ne̱, sndo náá ná mi̱guii̱ khaa̱.